Kolumbia kotsilõ ma eriti ei tiiäq. Taa om sääne Lõuna-Ameerika riik ja sääl kimmähe hoitas suurõ avvo seeh jalgpalli.